أ أحدث مغامرة كنت فيها يعني كانت رحلة تخييم مع أص-صديجاتي، قظينا الليل مع النجوم وشاركنا قصص وضحك حول النار، كانت ممتعة لأننا نبتعد عن ظغوط الحياة اليومية ،وأستمتعنا بالطبيعة وخلقنا بعد ذكريات جميلة مع بعض، اللحظات البسيطة كانت هيا الأجمل وأتعلمت أشياء جديدة عن نفسي وعن صديجاتي بعد.